මුලින්ම කුකුල් මස් ටික කහ සහ ලුණු ටිකක් දාලා <hesitation> වතුරෙන් හොඳින් පිරිසිදු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට මිරිස් කුඩු <hesitation> ලුණු කුඩු <hesitation> ගම්මිරිස් කුඩු <hesitation> තුනපහ කුඩු දාලා හොඳින් කලවම් කරලා <hesitation> ටික වෙලාවක් පැත්තකින් තියනවා. ඊළඟට භාජනයක් ලිපේ තියලා <hesitation> ඒකට තෙල් ටිකක් දාලා <hesitation> තෙල් ටික රත් වෙද්දී ඉඟුරු <hesitation> සුදු ළූනු <hesitation> ළූණු <hesitation> කරපිංචා දාලා හොඳින් කලවම් කරලා <hesitation> ඒකට මිරිස් කුඩු ගම්මිරිස් කුඩුත් දාලා බැදෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ තුනපහ දාලා පැත්තකින් තියපු කුකුල් මස් ටික භාජනේට දාලා හොඳින් කලවම් කරලා භාජනේ වහලා තියෙනවා. කුකුල් මස් ටික හොඳින් තැම්බුනහම අපිට කුකුළ් මස් එක ලිපෙන් බාගන්න පුළුවන්. කුකුල් මස් වල තියෙන වතුරෙන්ම තමයි මස් ටික තැම්බෙන්න දෙන්නේ. හැබැයි තමන්ට ඕනේ නම් <hesitation> පොල් කිරි දාල වුනත් කුකුල් මස් කාරියක් ගොඩක් රහට හදා ගන්න පුළුවන්.